Fonkoo a feňoo, a ka a dookuu le puru ka a ye, a si dépalaasee noo, i si taa noo jio kono ňaamiŋ ňaama. A ye taa dolori ňinoo la, walla aye bo dulaa doo to a ye taa dulaa doo to